Ireo karazana kiraro fantako a: ny talon, ny tenisy, ny ballerine; ny talon sy ballerine moa zany iny rehefa mandeha mivavaka ohatra na hoe mamonjy lanonana, le mihajahaja reny, de ny tenisy kosa natao ohatra hoe mandeha mianatra na hoe mandeha miasa.